<hesitation> E fomba fampesagny asipiratera zany an-dragno gnao, da gnany enazy da tetezina zany ny toerany sirairay andragno gnao, de amizay vasikotry tsara zany zavatra tokony raha aminazy, izay zany gn'hitako hoe mety zany ame resaky fampesagny asipiratera.